ينفع الالات تنتج الفن ممكن في مستوى متقدم يعني في المستقبل تنتج الفن بس حاليا الالات بتساعد. لكن الاحساس والابتكار اللي بيحصل في الفن والجهد اللي بيتحط في السن بيكون جهد بشري صعب ان الة تألف يعني.